E’u. e’u makapeana ka vava oni mui. ia moni da baudadai. Moni emai ia ega kanobagana eabia aonanai a’anana kauda inau dada ge bo’o bo’o. Moni a’anana gava nonana mai gava gaga’ana. Iana enz nonoana a’anana ve vaisio emu gavaka orasia va a’anana voganania. gava da oura venida a’adada vogavanida ko ena gaga ana aonanai mai emu moni aonanai. sibo emu. sibo goa emu a’a. sib obese muda vovairearea venida. vosia onina, vosia basi basi muna barania vosia nana mai e’u moni. uida veo. vovioridia a’a kaparada a’adina <hesitation> mai emu moni a’anana ena kererena kapea kauna’anana. Iagana. agana a’anana ai vavaoni mui, ia kauda moni veo gemia roa’va kaudada a’adada voisanidia goaedada inau badinana iada moni veo ounanai runianai geniava a’anana kauda gemai gegana vanai va da geonidava ai gemia ge karubouva. Ge karu bou roa’va, gavaka maraida iada abadadai a’anana geanoi, boubou gavainai e ge karubo ge karu bou ai boubou roa’va. Kauna mai ena moni kauna voisaia a’anana Ago da bou dadai a’anana iana ena ra’i na a’anana ve’avina, da vekaona, badinana da euraroa’va kauda, kapara da kaudada eda gana uga. <hesitation> monina ianana mai ena nonoa, mai ena gaga’a, iana, iana ena gaga’ana a’anana kamasia mai emu moni aonanai korere da irau gaga vogavari diba badina ona vosia na moni gagana kau una ounanai, ona moni veo aonanai a’anana ai nonoa, badina voebo aonanai kauda bouda voisanida a’anana goaemu da mai edam oni e, eda moni veo ko voisanida vosia a’adada goaeu da, ok vumia vu kara bou. Kauda irau dada voisanda, amasia, moni gaga da koudada, voisandia aonanai a’anana, rori da eda veau ei, eda mai ona moni veo eda isario, ago da kaka a’anana ai eda vagai dono a’anana ai eda uganio, agoda inau dada a’anana eda mai, eda veau vanai no, ona, ona kapara, amasia ona kapara ounanai eda, da eda bisi ai nio, ona ona eda rasio ko da eda bisi ai nio. Moni veo na kaurana ema roriva, mai ena rori ko iana roni veo iana moni veo ko mai ena rori, vemai a’anana kaoda boudadai gere anai ge gana gerea va a’adada goaena da vemai a’anana ve va gaido boudadai veuganidia, veugana do uganda do. Monina iane gava nonoana mai gava gaga’ana. Kauda monina kanobagana kaudada irau. e akunida kanoda baudadai. Kanoda baudada, gesia roa’va ema kanona geisa’akuna mai gava da nonoa dada vaida a’a kanonai ai gesia roa’va a’anana nana e’una. a’anana nana e’una nana abadi. nana abadina geka roa’va inokku ai a’anana baunanai ai kauda gegeo gori roa’va. Da kaisa’aku adi geo gegeo roa’va ko ai inoku ai gegeo roa’va. Ia monina i’inana da gavaka nonoana. Monina ama sia. ama sia moni na oabiva aonanai vogana a’anana ai vosia emu ura da gava dada vo gavanida vagana a’anana ia gavada. ia gava na va gavanida ko moni. ko moni veo aonanai a’anana ai vomia vo ra nana monni veo. ai mara na gavaka vagavanania e. adi mia vamia. e’u maurina adi Moni na iana gavana komeanana ia kanobaganai kauiava aonanai ana kamasia moni na iana e’a veida a’adina. Kau da irau dada voisanda, oveka da, boroma da, iada veida eda inu be inoku ai maurina annana eda abia, kauda. Kauda odadai a’anana, kau, vavine kamiava aonanai voisanida, vaisi, urame iada ana moni nai be wd amia badinana kanobagana maurinana iana mon’a gava na bounana monina oraonava, a’anana ounanai mon’na gava na nonoane mai gava na gaga arara. Noku ona, ona omiava aonanai a’anana ona vora, kamasia ai iagana varauainio vasia, mon’na voabia vora’au da vo ra’au. Ona uko munai gavana ka gaga’a kerere aonanai ona monina voabia a'anana da vora’u uko muna vesina’a, ko enma uko muna abanarai gavana ka oura vena gaga aonanai aveniova a’ananai, uko muna ve ra’au gaga badinana vosia ai, a. a gava na a’anana vage venia ai e’u makape na kapea kauna’anana no vava roa.